Ninteeka amaizi nguma omunju

Wooranuuka omubiri orabaasa kuza omu irwariro nainga onaabe ebishaka

Omwani n'obugaiga so gurareeta e ense entunguuka omu mwanya ogu baguhingiremu kandi ekindi kiratuma abantu baabona emirimo

Kugiira batabaseeta aha mutwe kandi beingane n'abaandi.

Abaana omu kyanga kyaitu nibazaana emizaano mingi erimu nk'okuzaana omupiira, okuguruka omugoyi hamwe n'okwiruka

Nitubaasa kwegyesa abaana bato omu mashomero hamwe n'omumaka g'eitu okuha ekitiniisa obwe turikubahabura kufukamira abantu abakuru, okwakurana n'abantu bakuru kandi hamwe n'obutagarukamu abantu abarabakira.

Omu bwire bwenjura, eitaka riraaryorobi rireete okutenguka kwentindo kandi zishewnye amaju g'abantu

Oburemeezi obu naandabwine kukozesa baasi za muranga barabapakira munonga kandi mukubapakira munonga babiiheho esente nyingi baheeza babate aha katezo k'okutunga butandu

Ndabanza naareeba naahurira amakuru naamara nshabe mbone kuza kubyama.

Nitubaasa kwakurana kandi hamwe n'okuheerezana ekitiniisa omu kyanga kyaitu

kugira bateejumbira omu bikorwa by'obushambani obukubaasa kubareetera obugwire

Omukazi aronsa ashemereire kuba ararya entura aranywa enkombe ararya mbwenu ebyokurya biramugaruramu amaani

Orabaasa kurya akahunga orabaaasa kurya ebihimba orabaasa kurya ekitooki, orye emondi ,orye ebitakuri, orye enyama, onywe amate, onywe enkombe nainga bwe oine kugyezaho ngu buri kyokurya kyona buri eizooba waakirya kugira ngu amagara gaawe gatunge ekiriisa kuruga omu byokurya byona.

Oburemeezi obu ndatungire omu kukoreesa entambura nka za takisi na baasi, n'okumigana hamwe n'okuta n'okwirusya amamotoka nainga shi zaabaasi eki eziratuma akisidenti zaabaho munonga

Barakira kuzaana omupiira gw'ebigyere barakira kweshongora ee barakira kwirukanganaho.

Omwebembezi ashemereire kuhurikiriza abaantu kugira habeho okukwataniisa omubantu hamwe n'abarikwebeembera.

Nimubaasa kutwegyesa oku turabaasa kutuura hamwe n'obusingye omu kyanga kyaitu

Twabaturikujaguza ebiro bikuro nka nohire na idi turateeka twete abataahi turye hamwe reero tweshongore tushemererwe tuzaane

Tushemereire kuha ekitiinsa ebintu by'abandi omu byanga by'eitu ahabw'okuba twiine kumanya ngu tibyeitu kandi bakama babyo nibaba batiiremu amaani mingi okubikoora.

Obu naahurira amashemererwa maingi n'obu naamara siniya ya mukaaga naiwe oramanya waaba omazire siniya nooba ori aha root omazire araza aha yunivasite nk'abandi

Okukorera hamwe omu kyanga kyaitu nikireeta enkurakurana

Kireesire empinduka mu bwire bw'okuhinga

Ninpinga ebihingwa nk'ebihimba bya musingiriro, amashaaza, ebitakuuri, emoondi, nan'ebindi byingi.

Ibura ry'emiriimu rireetiire kukira munonga abatsigazi baaza omu kuresa enjaaga, omu kunywa amaarwa kandi abaishiki baaza omu bushambani kandi hamwe n'omukweyanga.

Ndakunda kurya omuceeri ndabanza naahemba esigiri, esigiri yaaba erakukwata mbe ndikutoorana omuceeri naaheza ngute omu soforiya, mpime amaizi ngashukemu, naaheza nteeke aha sigiri gwasya gwaheza kw'omooka ngutahure ndye

"Twine ekigambo omu Rukiga ngu ""amaizi n'amagara"" wanywa amaizi buri eizooba nigakuha amaani g'okukora ebintu bitari bimwe na bimwe omu izooba "

Oburemeezi obu naandambwine ndatambuza za taxi na za baasi n'okushanga barabapakira munonga reero nk'omu korona barabashaba esente nyaingi munonga orikuza kutambura orashanga orashashura esente nyaingi nk'emitwaro zeetaano nainga nk'ena

Omwebembezi haaba hariho ekizibu omu kyanga kyaitu, ashemereire kwirukira ahantu kugira areebe nk'okuyaakubaasa kubahwera baruge omuri ekyo kizibu

Ekirakira kureta butandu omu Uganda abaantu baravuga munonga kandi abamwe basinzire abandi banywire enjaga.

Ebiro bikuru nka nohire turataayayirana omu maka gaitu, turye hamwe, tushemeregwe, tugaaniire, tubugaabugane nk'ebika bitaka bimwe na bimwe, tushemeregwe n'abantu abuturikuba abiku tutahererukire

Ni kikuru kutwariza abandi n'embabazi ahabwokuba twine kumanya ngu nabo n'abantu nka itwe

Bamwe nibahinga abandi niba nibaku nibaguza ebintu ebi bakora omu butare

Ahabwokuba n'abakazi, nabo n'abantu nk'abandi kandi baraba baine enteekateeka ziri nk'ez'abashaija baine, kandi obundi baine ebi barareeba bashemereire kukora kandi abashaija batarabihikiiriza.

Kyansya ndakiira kurya omuceeri, ebitookye hamwe n'embooga z'ebihimba.

Korona ekateganiisa abaana omu mashomero ahabwokuba bamwe bakaguma omu omu kibiina kimwe n'abandi baaruga omu mashomero baaza kushwerwa abandi baagira enda

Ni kirungi kunaaba omubiri okuguzibira kunuuka waaba otanaabire, oranuuka.

Abahingi n'abariisa barabugana oburemeezi bw'okutwagwa kw'emisiri yaabo ebiro eby'enjura eragwa ekanyire hamwe n'okwoma kw'emisiri omu biro by'omushana guraba gukanyire

Obumwe turahinga nainga otandike kuguza ebintu mukatare kugira obone esente ez'okureeberera omwana nainga omutware omu ishomero ry'esente ezorabaasa nainga erya gavumenti

Omu myaka etaano ey'omumaisho ninyereeba ngu ninyija kuba naaherize emishomo yangye, ndikukora, nyine n'eka, nangwa n'abaana nka bashatu ndikubabiisaho.

Ekiratuma twabumbatira eminwa n'okuzibira obukooko kujanjaara kutaturira abandi

Turabaasa kukora amashomero g'abarema bonka nainga omanyiise abaana omu mashomero ngu abarema nabo n'abantu babatwarize gye.

Amashanyarazi kugarabura omu kyaro kyaitu, turakoresa za kanduro kuhweza hamwe naaza tooki

Ni kikura kukyendeeza kunywa shukaari ahabwokuba shukaari neetureetura endwara yo yonka ei bareeta shuukaari kandi nabwe okunywa shukaari nyingi kirareeta amaino gaazunda kandi gataakora omurimo ogu gashemereire kukora

Omu myaka etaano ninyereba nyine bizinesi mpango kuba nikyo kirooto kyange nangwa nyine nk'ahindi nyine nangwa na famire.

Entambura ya muranga nka za baasi nainga za takisi zikatuma naihika ahi naabaire ndikuza nkyererirwe

Ni kirungi kushwera omukazi omwe mu Uganda ahabwokuba nikituma endwara zaakyendeera, nk'okujanjaara kwa' siriimu hamwe n'emirembe

Turabaasa kuha ekitiinisa abaratukira aha kyaro, twaba turahurikiriza ebi baratuhabura kandi tukabira omu nkora.

Eibura ry'enjura obumwe omushana gurajwa mwingi gushiishe amatungo gushiishe obunyaasi obu ente zirarya ekindi obumwe barababataine bataine katare akatare k'okugurizamu ebi bahingire n'ebibatungire

Okushwera abakazi babiri kiine omugasho omu miringo etari emwe n'emwe ahabwokuba waashwera abakazi babiri nooba waayongyera aha ruganda kandi nooba noooza kuzaara oka oka okatunguura oruganda kwonka kiine nakabi aha bashaija n'abakazi omu omu uganda ahabwokuba obwire obwingi nikireetera obutiikirizingana hamwe n'entaro omu maka

Turabeegyesa kuha abantu bakuru ekitiniisa hamwe n'okuramusya abantu baababona aha muhanda.